निमाड़ी में दूध के कई प्रकार मिल जावे। सबसे आम गाय को दूध होवज जिकरो मीठो स्वाद अने पोषक गुण रयज़ ओकमा। भैंस को दूध मोटो अने क्रीमदार होवज। बकरी को दूध हलको अने पचण <hesitation> में आसान होवे। ऊँट को दूध देसी गुणां से भरपूर होवे। ई दूध ना केवल सेहत बरकार रखे, बल्कि घरां में मिठास अने ऊर्जा भी भर देवज। दूध अपन अलग स्वाद अने गुण से रोजमर्रा के भोजन में महत्त्वपूर्ण होवे। ई दूध स्वादिष्ट <hesitation> अने खुशहाली बढ़ावे।